لإن نظيرة قوي وسريع، وعنده نظر حاد يقدر يشوف الهدف من بعيد ، الصقر عايش السماء، وما حد يقدر يجيده، حر وين ما يبغي، يمشي يمشي تحس فيه هيبة، الناس دايما تحترمه وتجدرة، حياة الصقر فيها قوة ، هذا اللي يعجبني فيه.